A dipend lon che dëve lon che dëve instalé, dëve andé zura zura vëddi le aplicasiun ch'a i sun e serne lon che deve büté, dëve niente dëve discariela e fela fela instalé da to cellulare o to computer, cuand al e instalà dëve vëddi s'a funsiun-a o menu